Wulaa je' laa junaj ruxpach la ti'yaan ke b'eh leopardo laa rich'oq ajomik k'eh ja'ar wula laa junaj sa ke b'eh je' correcaminos ke tahqa' niwat'aliim bien rib'eh ki'b'ee je'laa yaya ja'ar kotaq tz'e' la kee kee nrib'an tardar ken rib'ee pues re' la juntz'ep laa la kok ru'uum sarich'eet y saa juntz'ep sa ch'aak wach rooq'